Waam mọn pọngọ kị kịna; kịna an kọṇ, an ɗasa, kịna ndam mọ ị tẹdụg nọ ntam mọ ị ịllọ, ntam mọ ị sabụdnọ, ntam mọ ị ɗọọn nọ, ka mịn sẹẹb mịyẹm gan kịna a pọpakwụ; yọkọt wa pịp an da pak yamba <noise> pọn yamb nẹẹgọ kaa mịn par waam nam mịnị wọkụn ịmụ. Kịna ndam mana nẹ ga nkọṇ ntam mọ wọknọ, a naṇ, am yaagọn kọngị? ụkụs ɓaan man sẹẹrụngọn; kan gan kịna sẹ nganta ta paknọ, maɗaṇyị lamọllọ watụ kan ana ụzị watọn tọmnọ tọọmụm kụl ọkọm mọ wẹẹn waa nẹẹm, mọ at ụzị watọn tọm nọ mọ watụ ka na ka Kịn nẹẹ kanan tịga man wọkụn ta. Ɗụman kana lawọ kana waana kanan ta wọọkịịdọ, ntam mana ịl kịna mḅaanjẹ nwọkụn paandan. paandan wa paadụn ɗẹnụm ɓaanụ jẹ. Wọkkọ paandan, kịna kuma yaag waam kọṇ. Kana ụpas ɓaan mịn da kalataụ kaman sọb wa sẹ, ta kalataụ mụụjẹ ọn kẹị, mụụjẹ ọn kẹị, mụụje ọn kẹị kaam ọn kẹị, kaam ọn kẹị, kaam ọn kẹị. Kan gan kịnam na ọnị nan? Ntam mana yịl kịnam ɓaan man gan ta n'wargọ ịlẹ n ọn kalataụ ta kalataụ, ka yaangọn wụten da kalataụ a sụm yamba, an kụlọkọm mọn nẹẹngọn nga kịna an kọn kịna an wọkmụ kẹɗẹ, kụlọk kịna an kẹɗẹ ụpan man nẹẹngọn gaa kọṇ; ntam ma wọknọ kanan ta wụtẹn yayam ɓaan man ga nyaagọ wụdọ pọn waam man wọkụngọn ịnọ nẹm pọn sẹ kan gan kịna ntam mana par mịyẹ wa yaadan wụtẹn n'aṇ kịnẹị. Ntam mana par ɗụka nwa dụkụkụn, ntam mana ya naṇ, wamọ yaịnọ yat kọṇ ngị kad mịyẹ ngị yẹl da yaịnọ wan kadẹyịn kịna kịna yadụngọ wụtẹnụm kọṇ pọn n'sịịdọn nga kịna ntam mọ ya kọṇ ya kọṇụm. Kụlọkọm mọn wẹẹngọn kịna an ɗasa kọṇụm, ankị kak kan kịna ịl pọ wọọkịị nẹẹ ka yaaz ga ịl pọ wọọkịị, ka yaaz gan sụụd yambam. Mọga sẹb mụụjị jẹ pịp pụụdgọm ka kam. Tịbị ntam n gan kịna kan lọk mụụjụm n'tam mọna ɗ̣ọb mụụm ɗasa n'watụ kad kịnam ɓaamụ man ganda kịnam kẹɗ̣ẹ nga pẹẹm mụụjịjụ pẹẹm adụ ka pẹẹm kwaaldọn mụụjị sụ, pẹẹmọ wa kwaaldọn mụụjịsụ na watụ wa ọnụg kịn ụk sẹ sẹ a pẹẹmọ kụl'ọkọm kịn yaan gọn ɗasa n'tam mụụjụ wanị lọsịn kịna nam mana ọngị, dụgụr kịna nam, man nẹẹgọm mọnga na ọngị, ma wanị ma yaad waam ḍasam ḅaanụjẹ mana watụ nwa kad kịnam ɓaanụị jẹ nwargọ ịlẹ n'wa ọnị. Kịna yaag mẹrgẹ kụlọkọm kọṇụm, sẹ tụlụm mam nẹẹngọn nga kịna an kọn, kịna an dasa n'sẹẹrgọ nam kọṇị pọn nam mana sẹẹrẹị jẹ an kịna an dasa ankị nyaag mẹrụg kan kịnẹị n'sụgụngọn yambam, nyaan gọn n'wọkụm mụụm. Tịbị pịdịm mọn sẹbụngọn kịn takị nga anɗasa kịna nam da paknọsẹ n'nẹẹ nwọkụngọn mụụm, mụụm ma dọk pọ mana ka waam dọgụm, ka waam ɗọgụm, pọn ma wat pịdị mparẹị tọmnọ n'ɗụmụk ọngịm, maɗaṇyị nsaldẹ na nẹẹjị nga kịnam ɓaanjẹ ọnọngọ yambam to sẹ kụlọkọ nam kịnan ɗasa. nam ki̱na an ɗasa ka ayamụm tịbị kịna maya ta paknọ kẹɗẹ ntam mọna kalmị kẹɗẹ atọmnọ mọna kalmị kẹɗẹ tọmnọ nwụpẹ kụlọkọm ɗasa n yịldẹ n wa pattọn adụk kẹị n kana nụm sakam n kana nụm nan adụk kẹị ntam mana Laranọ tịlị mụụm pọnụk nẹm n kẹnanọ tụl mịyẹm ḍasa ma warẹ ad kịnam baanụjẹ papụttọn adụk kẹị ịLụn kẹị wa tụgụn pọ tụụb manam dọk sẹ tụlụm mọn nẹẹngọn nga kịna ntam mọya kọn ntam mọya ɗasa nsẹẹrgọ kụl- ọk nam kọṇị nsẹẹrgọ kụl- ọk nam ḍasị kịna ntam ma ntam maya kọn ntam mọna Lọbị kịna ntam mọya ɗasa ntam mọna kụdẹ ankị ɗịịb wụtẹn kịna arab nan kọṇ nẹ nan ɗasa nẹ ụkam man tịkụ tụkjẹ a waam man pọngọọ a tụl kịna.